Li ma fas yéene mooy su ma xëyee, ma dem, ñaqi loo xam ne daf may jëriñ dinaa si jëriñ sama boppa jëriñ si askan wi, jëriñ si sama njaboot ndaxte doomu aadama njaay hamut lu dul mébét. Soo xëyee dem si hàll bi. Boo hutijee <hesitation> dinga ham. Bu dee garden la, boo defee garden, boo demee, bu ko yàlla sottilee diŋ fa ham loo xam ne diŋ ko jëriñoo doo sonal kenn, te dina la jëriñ. Sa ñaq ngay dundee, dinga si dundu dundal si sa njaboot.